वेतन पे बातचीत करिबो एक महत्वपूर्ण कौशल है। जो पेशेवर विकास और संतोषजनक करियर के लाएँ आवश्यक होत है। बातचीत करिबे से पहिले अच्छे तरह से तैयार करिबो जरुरी होत है। सबसे पहिले अपनी भूमिका ज़िम्मेदारियाँ और उद्योग मालिकाऊ के अनुसार उस भूमिका के लाएँ औसत वेतन को शोध कराए। इके लाएँ ऑनलाइन वेतन मा वेबसाइटन उद्योग रिपोर्टन और नेटवर्किंग प्लेटफार्म को उपयोग कराए। इके बाद अपने अनुभव योग्यता और उन विशेष कौशलन को समझे। जो आपको अन्य उम्मीदवारन से अलग बनत है। अपने मूल को स्पष्ट रूप से जानवी बातचीत के लाएँ आत्मविश्वास देत है। जब बातचीत शुरू कराए तौ सकारात्मक और पेशेवर लहज़ा में सुरू कराए। बातचीत के दौरान सीधे और स्पष्ट रहाए। वेतन को एक स्वाभाविक और सकारात्मक प्रक्रियाके रूप में देखाए।